Tetaguasu chilepe kuaepe oyapo reta iarete teta guasu, jaeko payandepo juri ara poti pe jayae jae reta onbuete jokua arakae jae reta oyenboyao oiko baera mopeti teta chile jaeko españa pe jaeramiñovi jokuae ara jae reta oyapo mopeti <hesitation> arete tuisague vae desfile die jare tenbiu oyapo reta oesauka ibevida reta jare kirai jokope jae reta oiko bae oeka jare cumbia jokope misia reta omomora oyuvanga volantine pe ivitu oi yave jaeramiñovi jaiño reta oyapo iyeipe, yaja yave <hesitation> kaa koti oi paraetete reta mati rupi oiko reta bae, jaeko yae supe sona rural jokoti jae reta oyubanga rueda pe oyapo jae reta <hesitation> arete san pedro pe kuae oyapo reta mokoi pasao araipe jaeramiñovi jokpe jae reta opoko, oñono kavi ibarco reta jaema jokoropi oguata pitu yave reta jokua baia rupi jaeramiño guinoi reta mboronboetevi teta indígena reta re kuae reta jaeko mokoipa irundi ara roi pe jayae oyapo reta mopeti marca oyokenda vaera arasa jaema oipi reta vaera arasapiau